Nii aii roki ngana poringii nowori roki hayeu ngana roki anakoto ongo mono ngana ho ruu oritiru tii ngoni kana poringii topo manah nowori poporu'. Kala roki ho owotiwo manah tuhah woki ong ongi kala ongi ururong tu'ki tuheu rana. Hiya yewoning tiko ko ong ongo monoi hetong tu'ki turong. Kala ongko uwa uwa ngawa'kong tu'ki tiyori roki turong, heko po'kah noki tuhah ngoni kiko toku nouri ruki mono kana tii manni pihkamoko toku mono wakana hiya tiwori. Hiya tiwori yewoning ya ngawah manni roki po'kah wokiko konnimo musimangori raunuroromo manni toku monoi hetana, monoi hetana. <noise> wokiko menungi ko piro manni toku monoi hetana konnimo woki konnimo konnimo konnimo ongyori musimang kairu roromo, kairu roromo, kairu roromo, konnimo, konnimo, konnimo manni toku monoi hetana, woki yewo ongi ko koh napisi nokimo miro monope pihkunno rakitupe manni toku monoi kuina. Ho kala tu'ki tiyori turong, hiya yewoning ngawha topo manah, uwa yewo uwa uwa uwa tu'uki tiyori turong. Ongi ko koto menu honna yewoning ngawah pihetong pihkimo manni toku rakite tana hiya tiwori. Ponna ki ko aii pihkamo toku monowakana Ongiko impa ko ngoniki urigiko hoi nommai ngungi ko pihkamo manni toku mono wakana hiya tiwori, naha moko monong he manni toku monowakana, pihkamo konnamoko manni toku monowakana, nahamoko ong ogo yii moyewunghe no'ra yii monoyewunghe manni toku monono wakana. Ongi koto woki yewo hoiko nommai ponnangi toku mono wakana, ongyori musimang konnimo manni nohihe yii monope yii manni toku. Manni ngoni kiko aii manni mono wareiko hayeupi' manni toku monong kana woki yewo tui konnimo ong yoriko koh ngohimo yii ong yori koh miisi ngung <hesitation> ong tuu minnoh hekoko menugoriko monope manni toku monoi hetana. Toku monoiro nawa' roki sihiro aii okuriko manni roki okurihe tong minnoyi ko nohimoyii ana monope, hiya oworiko manni toku monoihe tana. Toku monoiro eneke ko roki tururorohe tong, ngokihe tong akai nee aii ana toku monongkuina. Ongiko ratokoto woki menu honna piro pihkimoko manni toku monoihe tana, konnamako aii ongi ponna manni toku mono wakana nohamo yii mononghe hiya tiwori ong yewoning ngawah tu'ki tiyori turong, tuiko kongnihe woki pihroromoko manni toku monoihe tana monoiro roki sihihetana. Sihiro nawa' nokihe tong ongi rotoko hiruni miro monope hoyori konnimo woko monoihe tii aii roki okuriro sihihe tana konnimo pihkimo, pihkimo, pihkimo, pihkimo pihkimoko okurihe tong. Woki yewo tuituhe tonoki yewoning ngawah porigi pehpeh kita tii mara inagah topo manah manni toku monoihe tana hiya tiwori onohiroko ngoki hetong ana toku hiya ye ngawah toku mono wamana nawa' okuriro sishihe tana. Sihiro pihetong tururoro hetong howono eneke tiruko koto eneke nokiro pihkupe pihetong pihroromo eneke ko okuri hetong, okuriro eneke ko noki hetong nawa' kiya'ku mihe nong. Kiya'ku piroko eneke ko toku monoi hetong tiki konnimo okuriro eneke ko tururoro, tururoro nokihe tong <hesitation> kai iroko toku monohna tikite nowori nohihe tong. Nowori ngokihe tong kong kaikairume timo tapumiro kaikairure timoko manni toku monoitihe tutana, tikite ko nowori no'he tong impa ningno eneke ko tiripara ripi' ming piyo eneke turapu konniyo konnimo ho minnoyi minnoyi manni toku monoihe tuiyana. Onohi eneke ko turureh hee tuiyong nawa' tiki tui moi noi meng nongku riku noki'he tuiyong, kong mi'kong eneke ko nawa' nouru eneke ko no'hetong kairumee mi'ihe. Kairumee mingyo turuwarei turumeehe nuiye ehkong ongoh eneke ko manni toku rakitiring manni toku monoiring, eneke ko roki tururenni okuriyo pihkingmo. Pihkingmo okuriyo eneke ko roki tururehe tuiye, tikite noi poti nawa' ong koto menu yii kairuree yii tiko porigi tiworiko pihkimmo manni toku monoi'he tuiana nawa'ko nohiyo yii sihi'he tuiana anakai hiya manni po'kah, yewoning ngawah tu'ki tiyori tuheurong ongiko musimang ngoriko manni kairuro romo toku monoi hetana. Nohihetana. nohihetana nikai yewoning ana rakitupe nawa' okuriro tururoro hetong tururoro hoo poti noi nongnongku eneke ko nokihe tong, nommai kii aii ponna kii pihkamo manni toku monowakana tii hiya tiworiko nakamoko mononghee ongi ogii unukongiko roki hoo ogii. urukong nommai tu'ki manni toku aii monowakana. Nahamo pihkunyo rakitunghee hoo hiya yewoning ngawah karaa tu'uki tiyori turong timara topo manah hiya tiworiko porigi manni tii inagah. Monoyiko aii karahii tui tuhetana hiya tiwori ko nommai kiko ai pihkamo manni yaki toku mono wakana. yewoning ngawah okurarong, koh kakoto ngung uhumo pihkakong ko manni toku monowarana pihkamo. konnamo toku ko raki tarana naharana akai ana hiya tiwo hekowo ngawah tiko heko mono. wakana. Heko ongyori menu rii' riku po'kah noki yaa tui tuhetana tiki tui tui riku meng nawa yii haruro riku aii peke yii puuhe riku ruhoro hetana tii porigi tiworiko, nawa' ongkoto roki hokoto mukisa ngung monoirimo nohirimo tuhetong akai ana hiya tiwo manah. <hesitation> tiwo manah tiwo takagakana nawa' noigi huh temmo roki okonawaro naiwahe rong naiwaro nah herong ana tiwo manah ponna ai okura kong ti owo pihkemmo tiko hiya pihkamo tokuko nah kana ana tiwoning pirana pirana tiki tiwo yii tukana yii o'konoworo kana konnu kana. Hoo kopi'kong manni toku moye wakana manni roki po'korana toku ko nahkana tiki tukana, nommai pihkammo kai okurakong ongko urini nommai tu'ki pihkemo, pihkemo okura kong. Tirugo ko nahamo urukana meenu hingoromo raki torana hoko hu'see, toku monowarana toku ko rakitarana tii hiya tiwori manni roki po'korana pokoro tiki heko tukana yaa. Nommai ko okura kong tii pihkamo nahamo raki tunghe manni toku raki takana, rakitahe tihamoko manni toku mono wakana roki nawa' okuraro sihahe rana nawa' tiko koto tiwoning konnaro iwiro iwiro roki turapu iwiro okuraro turuwe'he rong. Nawa' ongkoh noi nakahe rong iro piharei miyo tiko hiya seking gunghe, seeking ngaro kairuwemmo konnamo. Konnamo, konnamo kairuwemmo konnamo manni toku mono waherana toku monowaro eneke ko roki turuwe'he rong turuweyo koh uhuro nakahe rong ree tunyu nogu toku geweiyo nakahe rong ree tungyu ngoni imihe, iwiroko eneke ko manni toku rakitahe rana toku rakitaro eneke ko turuwe'he rong turuweiyo eneke ko nouru no'hete iroko eneke ko nee ming iwiro manni toku mono waherana. Toku monowaro eneke turuwe'he rong nawa' nouru nahahe rong roo pihe piro roki sekingihe, sekingiro tururorohe tong <noise> sekingirohe tururorohe tong nawa' okunno turuworohe tong. Nawa' nouru nahahe rong ongi money pungronghe nuiyong pihkiro rakitihe tii hiya tiworiko, porigi tiworiko pihroro okuriro eneke ko tururoro hetong, tururoro nohihe tong nii nuyu ree pi'he piyo monoyiyo hu'he sekingiyo aii manni toku rakitahe rana tii hiya tiwori pih kamoko okurahe rong nahamo mononghe. <hesitation> manni toku monowahe rana nawa' okuraro nah herong turumeehe, iwiro konnamo <noise> tiki tiwo woki yewo ongyoriko musimang urui hoo porigi ngung ongkoto pihkammo ongkoto uwa ngung kere'wa ngung siri' ngung toku monowaiyo okuraro nawa' roki hoo rugirammo uruherong nawa' mungo, mungo iwiro toku mono waherana. Nakuki iwiro yewoning <noise> konnaro turuwe'he rong turuweiyo, nawa' nouruki noh hetong kai toku monopiring tiki hekowo ping toku kukah nawa' tikite iwiro nawa' okuraro turuweiyo nawa' roki hoyori nong raunu uruyu, uruyu piro rinonongku naha herong roki sipai nu'he toku nokopiring tikitiwo iwing. <noise> okuraro siharo turuweiyo roki tiki urui kutawayu nawa', nawa' huka'he tong nawa' hauhetono nohno hauhetono nohno huhetong. Huroo tiki pehkaro tiki ne'wee, <hesitation> ne'wee storiwemmo ne'wee tiki urui nahaherong roo tuyu nii impa mikong nawa' noworiki noh hetong kong tiki tiwo tiki tiwo miyo tiki nu'nuhe. Ongko ruu iro naasi woring hekoki ong hiya ngoyiyo rahmemmo nu'he, rahmemmo nu'ku rinonongku sipai nu'he nuiyong. Okusihah yewoning nawa'ko roki hoi hiru sani ne'roi tui tuhetong hiing nopimo hiing kutowah tiki tui, tui okuriro nawa' tururorohe tong ngokihe tong nii mikong tiki heko kairu moromono. Nawa' okuriro ngoki hetong nikai na'mung iroko iro na'mung nuyu, nuyu simi'he hiya tiwori manni pihkamo ko okurahe rana manni toku mono waherana hiya tiworiko okurihe tong nohimoko monope woki yewo piro kairu reiyo eneke koo huro toku ngoki hetong tiwoning piing pihkamo ko manni okurahe rana, heko nawa' tuu ko sani ngori <hesitation> heko menugoriki yii tukong.